Ny tele o, karazagna raha mande courant o, de misy karazagna maro izy de misy le tele be vody, le karaha lemo regny de misy le tele fisaka na ecran plat regny de <hesitation> amin'ny agnatin'ny tele io ahitavagnao sarin'olo de <hesitation> na dessin animé koa possible hita amin'azy.